Tuulõkeerelüs? Tä keerutas õhku niimuudu. Ja tuu keerotamisõga vai pöörütämisega, tuuga sis nõsõski määnegi tolm õhku. Kuigi ka vesi või niimuudu üles nõstaq.